<hesitation> tán <hesitation> janá nativindó, kuvendó nanixhí ndaku ñó, dakuño daki'ijá nativindó koveendó, nativindó nakendó natindó nóo ché nó'o ché dóño'o anó hu u un- nativindó nó'o nó <hesitation> vandó ditajandó di'a na natividó dikujan natí dayú ñó.